Jetako temimondereta jare oyeporu arañavo oyemondeva jare oimeta oyeporu oimeta arete o oimeta yaja ñamaevaye mbaenunga arete oyeapoape jare jokua oyemonde oyerera